De kjuin pus kauk lanu'u cuando kauk nixiñ kuma nunu lanu'ut que karat tik'ijit lanu'u va bien l'ik y tichajau karat por lo mismo que em batsejet bat'ey bat'ey jay tik'ijit bueno nin tikjit niepep mbaleje ne nakjuy nixiuang se rajuik l'eje que nipep mbaljaung jay como l'eje que baljaung napu l'ep tik'ijit para que rajuik jay mbat'ey mbu manajap nda ngukuex mut karat pu bukjat kat o tichajau tibiañ porque kanjaut o porque ne le juy nipep mbumang natung ne bania ndajap bumang que lameik ripiak y kauk lanu'u que kunji jkarat pu bukjat karat porque nda kauk nunu porque juy jay si mejey pu bani'a kutap si majau butung y pero juy ne kiuang juy ndubajau otro nda majauts y jui ndutsey y to ne bania nanjiang con ripiaik y pu bakja y pu rapu lembu jay kunji kauk lanu'u pu bukja y karat aunque kiajay pu bun'uan buruan batsajau bali saria que nip mbajau per lem kat pu bukja rajuik bun'ejem <noise> ban'ejem kat pu bakja y pues pues kupu bat'ey asta xikit se libiaun y se mut y se k'eje ne nguman dios <noise> pus libiaun y se mut pues mut pero re let karat se l'u ngumang dios pus nipep mbajaut <noise> y kat majau con rajuik l'ep. Y maiñ lanu'ut karat rajuik cuando jay bueno jay kauk lanu'ut karat pu rinjiuk karat maiñ mbu ngulajau porque chu ya rajuik bumjey ne tijiap que ya re let ya nipep em kangun ya re let bunjuap mat kunjan peuk se mat kandaut re kanjet mat l'en que batsajau saria ngul'ajau que ya mas bumjey ne tijiap pa rajuik manamat per antes kauk lanu'u que pu let rajuik jay es rajuik re buruan porque kangun <noise> y nipep mbunjuap nda l'ep matal'ajau con otro nda porque l'eje que ya saria lasep y manatju manabajay pero chu mut chu pu rinjiuk rajuikk pu lanu'u que rajuik buruan karen buruan batsajau mi'ia lo que es saria de kanje jay nju'u rajuik ya bumjey nda tijiap y maiñ ya nipep la'u que pu let ja tibiañ bueno ndajap miak kara kusaut que tibiañ pero ya nipep mbanjaik como kutap pero kiajay balik k'ejet pu l'uam rajuik k'ejet bajau let pero rajuik nipep mbaje pu l'uam porque rajuik cuando ramat mat kuten kulejem pu rajuik tiljiañ batsajau lo que dios nip mbumang y rapu maiñ lem nipep mbajau pero rapu nda kunju rajuik pu manak'eje xil'iajau se nip manal'ajam dios xikjiuat pero pero jay kauk tu'uey nu'u jay neuk se ya ba'ui ngumang dios pus juy ni debería mantsajau pu bakja que juy manaju malabejey y aunque rae ndan'eiñ juy manaju marajam dios. Rae saria que jay nin luju nakeje ngulajau pus lem juy manarajam juy se xiki mejeu kutau kunju y juy manamep y juy mi'ia manuejeiñ majau de pu bakja kauk lanu'u ndeuk se tik'ijit que lu'u con ngumang dios y deuk se mut pus kupu pu jay rama limy rinjia limy kinjiuny ne le kanjau ne ndujui jui lunjum con otro nda juy bun'uang y ne kiuang juy lunjum juy bania con otro nda porque rapu es nda nda que likijik y nip mbau ne majau ninjia <noise> per neuk se ba'u nda majau ninjia pus napu nipep jay lutsajau pu bakja porque lupat nda kunju se juy latsajau pu bakja pus lumey nda xil'iajau manday que después neuk se xiki mejeu kutau kunju juy ne kua manasep se kua pu bakja la'ey pues ndeuk se let majau tikjit ya rajuik l'eje que malatejeik lumey ne tameiñ y bupai se kauk lanu'u que juy nixiets pus es jay l'ajam nabaik de kujua mi'ia rajuik que nda manameje mje que manajua kuos que manajua kich'ijiñ rapu ya nda nabaik y entonces napu se nduajay ne katejeik pus juy lutsajau re kich'ijiñ kukuey por ndeuk se let ndutejel manamat jay kujua mana'ey tapeiñ y se lumey mas ne tameiñ lembu l'ejel karat tichajaung kasas que lem l'u ngumag dios <noise> rajuik n'iat ndaut kunja y se rajuik rakuik re manal'eje que ken. Peuk kulejeiñ kunju rajuik manamjay rapu ki rapu peuk pu l'eje rapu mantsei y rajuik re bumjey manal'eje se mas ndateu karat bumjay karat mas kinjiut karat pupup de maꞌai kunju porque va linjik kinyie nixiets jay mbu xil'iajau neuk se manatejet bupu xil'iajau basep peuk mana'ey nakux dios peuk mana'ey manamay se juy manameik re kanjet manakus ne nin'ieje dios <noise> mi'ia rapu y ya después liljit bat'ey jay mat peuk se jay juy ndutsajau ne kich'ijiñ manaren kupu kat kupu l'u rapu kichajas se mas jay rajuik ndulejel re kasas pus l'u tipiñ y kupu batsajau rapu jay bat'ey l'en bi'iat rapu let l'en re kichꞌijiñ ne ngumje ya cuando bakejep pus ljet napu pan se juy juy jay kupu lutujue mana'ey nanjet que juy lu'uey que ndanu y kua se lumey jay sania juy lumey ker manareung pus lumey nareung napu kusap se juy va likijit y se mut pus mut pero que juy que kuma kupu pu bakja ya cuando mi'ia bupaiñ pus mi'ia mbe'ep bupeiñ bakjat mi'ia lo que rajuik ndukjue pu mbumju bupeiñ batjey kinyie nixiets pu <noise> xichꞌijiñ maiñ peuk se bumjey pa manakjat xich'ijiñ kupu batjeik mi'ia neuk se kujua ndukjue mi'ia tsejeik lo que es saria rik'i bat'ey. Bakjat mi'ia majau batseiñ baljaiñ kichꞌiñ ramat rapu porque ya ndupaiñ mantsey se rajuik ndutsajau y ya ndutujuñ y nikijit de kutau dios y de kamay mi'ia rapu ya ndu'ujuñ nikijit y es pu bakja nda se majau likijit kauk lanu'u cuando nda kauk jay tutsajau jueu malatejet que juy mani laseik o sania que kauk majau tiyajam que juy laseik juy peuk bakja que larajaun nda xil'iajau que bupai nusep pues kauk munuju nusep se juy ya ndukueje kua malabel pero que lakus dios porque dios juy manaju namep lo que juy larajam juy mana'au y juy manaju manamep y maiñ que juy lamajau que cuando va bumang latejet y jui larajaun napu ja majau pus kauk es munusep que es lumey namajau ja kutap lasep que es lumey naku'us dios porque para kupu pus juy manaju natiun dios que nipep manatsajau jay jui manaju'u mananjum con otro nda y kupu jay mas majau y se kanjau pus pus kauk munuju munusep pus maiñ nipep mbajau porque nda kunju que tal njual kanjau y xiam juy lamajay o lanjum con otro nda y mananiap na'ua y se lasep que juy maiñ nipep mbajau que majuau kujuy juy se manaju'u na'uajan kauk rapu re munujuꞌu nusep nda que kauk majau tiyiajam <noise> o que laku'uts dios porque rapu re mas li'iajaun y porque rapu maiñ jay juy manaju'u manamep de juy manup cuando niap na'uay kinyiey.